Pos me piensu qu'essu va ena cosa de que te pilrin los animalis o no. Si es pa tené-lu de mala manera pos no es éticu. Ara, si lo vas a tenel en condicionis pos antocis sí. Güenu, siempri qu'el bolsillu lo consienta. Mesmu esta semana un caçaol á dexau de moril de hambri trenta-i-dos perrus suyus, ná menus. Essu no tien perdón pa mí. Pergunta-li al caçaol si le pareci éticu.